أنصحه يتابع مسلسلات أو أفلام باللغة اللي يبي يتعلمها لأن هالطريقة ممتعة وما يحس أنها دراسة، بعدين ممكن يخصص وجت معين يوميًا حتى لو خمس دجايج يمارس فيها اللغة سواء بكتابة أو محادثة وأهم شي يلاجي رفيج يشارك معاه علشان يحمسه.